السلام العالمي ممكن يحصل في حالة واحدة بس لو الدول كلها تحالفت مع بعض مبقاش بينهم مشاكل ولا حروب <hesitation> بقت دايما الدول بتساعد بعض في الخير و يعني بيقدموا المعونات لبعض وقتها ممكن يحصل السلام العالمي لكن طول ما في حرب و مشاكل مش هيحصل السلام العالمي